Ah taghudum ami tobel aduma ta wiki obho obel aduma tolo ghi obual aduma bho odi ta wiki bho obel aduma aamin usuma pami ana kpu lughu ami abele amute pami oseghe oghogh ogbidiu anuaami otala aghisigh aami paami ana digh tedum moghi ogir bkos opo osi ubol nole aami aki tedum atol nini asaki bho asi ta diobh nara adiob noyiin nadiobh nizal pami narugheel ibami urugheel paami ora edian ole kedio ami tabetonu minon arerele morol nini kaseghe moosi to dule udule pami oghi ta ughi obor abol kezo ami notol gha den aami narugbe aami oghi obura amuum den ole edian udule pami na maghanan kodi akpulu ghu ogbiom izal aduma poani naki gha modoghi odighi obogu otu odighi obogh otu odi pami na betunu naki pami naki modigh udirogh udirogh ezo ami usuma Amem asalei bho odi todiin pami nasuma akpulughu agbidia munu aami pami na mute <noise> aseghe mokpo aami pama na alen odighi moghi odighi amem aami ughiusi paami ole ubha udirogh obho ami nale modirobh paami ole odighi odighi nini ni ni ni ni asaki bho nasi iinya moseghe oghi toogh paami naghuge aghi toogh paami naghughi paami omina ole mina ole kedio ami ta tugheel to tu ami naru asi totu pami nanegho mokpoki mabha otu bho milo to asaam adule opo milo osaam no baal dio bho pami oghi obara amuum ami nabura muum abele den pami omaghanan <noise> ogi ami namaghanan gha mamen asokie bho nasi ta abhenya nesugho diobh noyiin pamem ami na maghanan gha, odighi ibam asaage me taloor olo aloor ami amaar awana Oh odighi a obeton aloor ami tanyu, odighi onyugiiy agike ami ozuoghomaay aloor ami mo todigh ezo, aloor ke rol nekima, den pami na mute, <noise> mo bhe legtan ode noniin bho, obheleghian arooy bho idi te kool bho, orol iban to kool bho omori kar ove odighi olo ta duma opo bho uru laar olo odighi odi, pam obon oghi te elum, odighi pana orol tena oki ton omiin na ni ade apepo olo idi, ede amen <noise> aduna opo bhokin ireeny olo nutol gha milo ko ogiri pono ogir ireeny aduna ono bho kparam arol te men, ede amem ogir ole gha kua, oten amen olo ogir okar odi, ki no nid ogir pa aduma opo bho ta tueni atol kua aten, <noise> den aseghe asi mo udule nole gha modirogh, ede amen oslaan ekona ule gha dio no le, asi mudule, ana nale mudule po ne muneen, obho ala maar apu bho, po olo udule obham obaraka awiin bho pana nale miikpura aduma olo ikpura, onon, odighi olo pana naki totu but ogir odi bha abaal. Pana naki mogir, den ogir bho ezo ana naghi kua pana ta kparam minu atol nini ataim asi tezo bo aru diobh noyinn adiubh nizal, olo amen obho amem bho asi toyiin, emu bho asi toyiin aduma ogbo otaany bho, amina asi izal mogbo otaany bho kedio ana ta tugheel, kedio ana ta bura muum, ana na rughue pana, obara anuum obhoghia ova edien ole, aseghe asi tu dule pana oghi obor abol den ana ubura muum module pana obho ghia udule bho, leedio amina abaal ogbiom oogh aduma, bho pa aduma olo ana taki modighi, ogbiom oog aduma pa amem ta odual aduma bho, ana na aghi mogir mogbe bhiom oogh aduma pana oghi ogu ikunya, nikaany ogho roghi orool. Oh ogbebhiom oog aduna kana oghi ogu, oguyooh to omo ariidum bho, ana na guuy to ono aridum bho abele na ma ogbebhiom oog, odiin aduma pan oghi orodii omo eedi omutioyom den anighe atodi amutiom oghiom odiin aduma bho pana obool pana nateeny okpoki olo ana tatolom obheri odual aduma bho idi ta ghisigh pezo ezoor no dighi gha, de oghiom odual aduna bho, kana ta leia <hesitation> po na nduma obho ghia, adumo opo bho paaduma olo ana la kpu lughu menaan, asi enaan, to dighi iibi odi tomo kpo bho odi na dighi obho, aki to tu ikpulugher odi, aki abuom adien odi asibu zodi tomo okpo bho odi nadighi nanogho zina bho, ekua bho pezo nodighi gha to dual pezo ama rugh odual bho topa di obho tami pezo idi gha maraduma to odual aduma bho idi bho.